<noise> ye chilaa naá kui'a ye ni yekuitai nda katai, ye nchi lavi, ye chilaa naá tuku ña kua'a kundajnu'ui.